Dabbaaji fere do hauta hore a'ta kala ko torrata di pat, to dabbaji wari torran di sai di a'ta di ngata, di soppa, di siifa ngam ta di nastugo sharru ha ladde to kuje mai buri sembe maadi bo, sai di dogga.